Iyaromai riyolo <hesitation> wettunna ijajai indonesia <hesitation> rekko esso i <hesitation> padattaq marupa tau siewa sibawa panjajae belandae iyareqga jepang e iyareqga gorilla e tapiq rekko enniwi kunitu engkaromai riaseng riyolo parakang ennipatu iyatudu naccoeq balingngi tauwe sukkeq iyatudu <hesitation> belanda e pole ri kampongnge